Pues jue bi'ia a'x dun tyubëk nëmayam ko'o yë pakpë tamspë kyay myaj kap myaj kynëpje'e bi'i a'ax nëkxë nyamuk, mëdë poxpë, ko'o poxpë iokyë je'e a'ax nëkx chëmëk jadunt's bi'i a'ax jutotyë nëkx kyusëmëy.